انفضل ان انا تكون عندي قدرة على الطيران مش الاختفاء. لان انا باحب الطيران وعاشقة للطيور ونحب التحليق في السما وباحب ان انا نكون عندي جناحين ونطير ونشوف كل العالم من فوق. الطيران يعني قدرة ممتعة جدا وتجربة فيها كل أنواع المتعة. الانسان لما يتيحله فرصة الطيران ويشوف العالم من فوق اوان هو كون مستمتع زي الطيور أفضل بكتير من انه يكون مختفي لأن الاختفاء مفيهوش أي متعة.